Kari foloo, kari fulanjaŋo, kari sabanjaŋo, kari naaninjaŋo, kari luulunjaŋo, wooronjaŋo, kari woorowulanjaŋo, kari seyinjaŋo, kari konontonjaŋo, kari tanjaŋo, kari tanninkiliŋo, kari tanninfula